Ara-dalagna ny fanjagnahana planety araiky, izy koa planety tsisy tompony avekeo tsy mandra-draha fa mikaroky ny ahatsara <hesitation> ahatsara azy ndraiky ahatsara olombelogno.